കന്ന ദ്രിശ്തി സുധരന് മല്പുന ബോജന। ലുപന്ദ കന്നിന അരോഗ്യ। <hesitation> ദ്രിശ്തി ബുക്ക ശദ്ദിക് സുധരപുന। <noise> ഉപകരില് വിതമിന് അ ഓമേഗ അന്തി। അന്ക്സിനേ ജസ്ഥി അപുന ഐതു ഉന്ജി। <hesitation> ബേത ചരോതേനേ ഐതു കരതിദ് വിതമിനേ അ। ജസ്ഥിപുന് കന്ന സുധരപുന്ദോ ഛ്ഭ് പപയ। <hesitation> ബുക്ക ശകുന പുമ്കിനു ഭുക്ക। അന്തി ഓക്സിദന്ത് തര്കരിലു പലക്കു മേന്ഥ്യ। <hesitation> ഐതു വിതമിനേ അ പുരൈപുന്ദു। ഭ്രോച്ചോലി ചബ്ബഗേ, ബേല്ലുല്ലി, ഉന്ജിഗദ്ദേ। ഭുക്ക ഫിശ് ബുക്ക സീദ്സുല് പുര ബുക്ക। ഫ്രുഇത്സ് അഫുര ഏയേസിഘ്തിഗു ഏദ്ദപുന്ദു।